Ondiwete oshili shafimana okutonatela onakwiiwa yoye mwene shotete ngeenge ino tonatela onakwiiwa yoye mwene kwoove mwene olye mbela takakala eikutonatelela nongeenge oweipe oo tadulu okukala eikutonatelela oteke itonatela tuunee pamufika uli nawa ngaashi wahala shaashi ngeenge owafiilenge epya loye ndilitale ndikelele okombo ame ondina lange maala naame kandina ngoo kutya outakala mulange manga haikatala kuloye elipipo ashidulike ngoo ndikale ndaa ndatala unene omesho mwaali lange eshi handi keya kuloye mutu mwelivakela ngoo oshikombo shimwe ile ivali oshayela kutya okukala watonatela onakwiiwa yoye ovemwene ili meke loye mwene ohashikala shili pamufika uli nawa shaashi omunhu oove mwene ushikutya onakwiiwa yoye oyafa peni owahala onakwiiwa yoye ikale ili ngahelipi owahala efikilo longhalamwenyo yoye likale lili ngahelipi ito dulu okukala wahala onakwiiwa ili nawa ile onakwiiwa yoye ino itonatela nawa ndee eshi ino itonatela nawa otolongifa iingangamifi shapitilila ushishilile ngoo kutya oingangamwifi ei tolongifa ohaidulu okukala oipyakadi ulipipo ohaidulu okukala yaeta omikifi dilipipo Ohaidulu okukala yaeta ounghundi ulipipo iya noshikwao ouna onghalamwenyo yoye tolongifa oikolwifa shapitilila ove tokiihanga toti kutya owahala onakwiiwa yoye ikale ili nawa ndeengenge owalongifa oikolwifa shapitilila oshiholelwa otoshingi nee toyi molweendo tokashinga ndee owalongifa oikolwifa shapitilila opena oinima ili ivali inga weetife oshiponga ndee tolemaneke vakweni ile wiilemaneke ile pamwe uhange wakanifa nowatetwila onghalamwenyo yoye ondjila kati o- o- o ngeenge otashiya kokutonatela onghalamwenyo otwa pumbwa okutala yoo natango kutya oshike oosho hatuningi oinima aayo hatuningi oili tuu monghalo ili nawa nopondodo ili nawa yeameno okwaamenenapo onakwiiwa yetu ikale ili meameno lili nawa fyee tuihange ili nawa efikilo loye olili tuu nawa iyaa itodulu okukala too una efikilo loye wahala ukafike keedula omilongo hamano eedula omilongo heyali eedula omilongo hetatu iyaa ashike aakulunhu owevaninga okatanga koshilapi to- tofanga ngoo keshe eshi wahala ove todana ohayi ove todana odule yoo ombibeli oyatile ngoo fimaneka ngoo xoo nanyoko opo ukale nelao nomwenyo mule oshipango ashike shimwaashike osho shina ekwatafano shakwatakanifwa Nomwenyo ule kapena kutya o- o- ouli vali pamwe pelili u- u- u ngeenge owahala nee efikilo loye lili nawa lili momutalelo uli nawa nena ohopumbwa okutala kutya oshike oosho toningi monghalamwenyo iyaa umwe otati ondahala onghalamwenyo yange ikale ili nawa nefikilo lange lili nawa ashike aafuko edu toyele ondamonene umwe talombwelenge tati ame noxo aame ndina epuko ame haame nandati kalunga nashitenge ame ondina ohonde yovafuko katuna nee oupyakadi nohonde yoye yaafuko ashike eshi shina oupyakadi nohonde yoye yaafuko onakwiiwa yoye oushishilile tuu kutya nee onakwiiwa yoye oili meameno lili nawa eshi nee una ohonde yovafuko ndee itodulu okulingabeka nokwiitulilapo eengaba kutya eshi ohandi dulu okushininga eshi itandidulu okushininga oshafaafana ashike nomunhu omudali una ngoo okaana okaana ndishi onakwiiwa yokakaana ngeeng okaana okashona oili momake omudali ndee omudali oo ohayandje ashike oinima inyenye kokaana ndee okaana takali oinima inyenye ndee eshi tokatala okenapo ngoo omayoo e- e- e- e elipo taatekapo taatekamo mokanya shaashi oinima oina oshuuka oihapu oinyenye kokaana ndee omayoo okaana tatameke tatekamo taatekamo Tashiti oshaafana nomunhu una onghalamwenyo yoye taitonatelwa ile onakwiiwa yoye nefikilo loye toli tonatelelwa ngoo komunhu umwe elili ile ino tonatela nawa onakwiiwa yoye kwoove mwene shaashi ngee otashiya natango pelongo elongo kwoove o- o- o owelitalako ngahelipi owatala utya elongo olapumbwa okukala lina oshilonga monakwiiwa yoye owelitulamo tuu melongo loye ngeenge twiilongo nofikola yoye shaashi oshimwepo natango tashi dulu okukala shili oo oshidani nghandangala mokukala watala noku kala watonatela efikolo longhalamwenyo yoye shaashi ngeenge ouna efikilo longhalamwenyo yoye aaye ame ondahala okukakala ndaninga ndokotola nelalakano nditale ngeenge ohandi ohandi kamana tuu ondjodi yange ondjodi yoye nee oyo ili efikilo ngenge elongo loye nelihongo loye oulikwete okahetengi honingi ashike nena walesha mongula inolesha nena oshayela kutya otokakala inohanga efikilo loye oshili efimano lafimana lela lela neenghono adishe ukwashilipaleke kutya okukala mwenyo kwoye akushe owelitulamo mokuvilikila efikilo loye Onakwiiwa yoye ili meke loye mwene ndee oto ilongekida wiitulamo kutya nee pamwe oilonga vamwepo ohanangala ashike ndee takala ahala odora taidi kuvakwao ile tapewa ngoo oshimaliwa mutu pamwe tashidi nee meulu pamwe kalunga tayadje nee omana ngaashi kwali aayandja kova israeli ashike nee hasho hashikala shoo itashikaningwa owa pumbwa okukwashilipaleka kutya iinima aishe yokukalamwenyo kwoye nonakwiiwa yoye oweivilikila weitonatela ngoo nawa ino teelela ulombwelwe kungadi shaashi ovanhu okotuli ovanandubo ohatu dulu ngoo okukulombwela oshiima ndee oshiima otushishilile kutya otashiku twala mekano ndee katuna oupyakadi nasho shaashi eshi twahala fyee o- o- o otwa hala ashike tukwa shilipaleke kutya inopondola okuhanga onakwiiwa yoye nefikilo loye shaashi ngenge owahange onakwiiwa yoye nefikilo loye pamwe ame itiikahanga lange ovanhu osho veli ovanhu ovena ngoo omaupyakadi nomaudjuu eli ngaho naave ngenge una elitulemo loye mwene ino teelela omunhu oye euye ekuvilikilile ile oye euye ekutalele kutya onghalamwenyo yoye nonakwiiwa yoye naikale ili ngahelipi naikale ina omufika ulingahelipi ouna okukala wakendabala neenghono adishe ukwashilipaleke kutya evilikilo Noshoyo okukala una onakwiiwa yoye yakwashilipalekwa noili yatonatelwa ohashidi alushe mwoove mwene tashikala ove mwene ndee hamushiinda shoye nande nande ove kwashilipaleka natango kutya onakwiiwa yoku tonatelwa kwaavo vopomunghulo onakwiiwa taika penga ita ikafika kefikilo oku kwali tolalakanene ndee ngenge oyapenge nee ohashikala oupyakadi shaashi ohashikakala shafa oshiti tashifyulwa ashike osha kukukuta nale ngeenge oweshifyula nee shoo oshakukuta ohashiteka aashike ove tokakala uwete kutya onghalamwenyo kaili nawa tuu ovanhu ovafa ngoo vehena naame ndee oove waninga epuko petameko inovikila ile inotala nawa onakwiiwa yoye kwoove mwene